Yuvmoqchi bo'lgan kiyimlarni iliq suvga solib, bir oz sovun yoki yuvish vositasini qo'shing. Kiyimlarni ishqalab yuvib, suv bilan yaxshilab chaying, so'ngra osib quriting.